כ'וואלט געזאגט איך פיל אזוי שלעכט, כ'האב אזוי געוואלט קומען מיט דיך אבער עפעס איז אוי- ארויפגעקומען און איך גיי עס נישט קענען מאכן און ס'זעט נישט אויס ווי ס'גייט זיך אויסארבעטן אבער כ'האף אונז גייען עס קענען טון א אנדערע טאג באט היינט זעט עס נישט אויס ווי כ'גיי עס קענען מאכן. כ'פיל אזוי שלעכט אבער ס'גייט נישט ארבעטן.